ניין ווייל ספארטס איז געמאכט צו זען א מענטש'ס <hesitation> מעגליכקייטן. סאו אויב די מענטש קומט און ער נוצט א דראג אים צו העלפן טון בעסער אין די ספארט דעמאלטס איז עס נישט קיי- ס'נישט קיין יושר. סאו ניין, ס'נישט- ס'נישט גערעכט צו נוצן סיי וואס וואס העלפט ארויס א מענטש אין די מי- אין די עספעקט.